Pi nun fari perdiri a lu pisci li so’ nutrimentu è bonu còciri cu lu vapuri oppure a cartocciu. Certu, a mia mi piaci lu pisci frittu, ma stu tipu di cuttura è megghiu evitari di falla troppu spissu, pirchì a parti ca lu pisci perdi parti di lu so’ nutrimentu, la frittura quannu si nni mancia assai po’ fari mali a lu ficatu.